کچالو باید په یخ، تیاره او وچ ځای کې وساتل شي. باید مستقیم لمر ته ونه اوسي، کنه شنه کېږي. که ډېر نم وي، نو خرابیږي یا شنه خوا کېږي. په خلاصو کارتنونو یا جالۍ بوجیو کې یې کیږدئ. په دې ډول تر اوږدې مودې پورې سالم پاتې کېږي.